Tomi ɓengel makaranta on mi dillan makaranta jangird, aran nii mi hosai boro'am, me wata defte am ha nder mi wata bindirgol an, mi wata pencil am ha nder, mi wata cleaner am sai mi hosa nyamdu am be ndiyam ha nder.